njamdi potiti na ujum njamdi ni, berojo eni na dumon nada njamdi nan jamdi man woori ripat tabi irili ni potiti nan jamdi man han jamdi man wala, darta nanon dun woori nete